Inyi vashauri varwe ena maisha ghakwa ni vasasi vyakwa na veru. Niumaunjishau fuashauriana kule fowikie kuya fohire hiki na vatumishi vya Mrungu fikifo kanithani. Na fukiingia vamamalo vakufughire fikundi fingi kweghire vikundi fingi ambafo ukichanga nabamama fire vikundi, vefikundi vya therikali, vefikundi vya- a vya chama. Ukamithanga na handu hamwi fuchihangana na viongothi vya aina mbalimbali vachikushawishi fundu faikaa kindo kichaa, fundu faichi kindo kichaa na vandu.